يعني درجة الحرارة المتالية في النهار هي أربعة وعشرين مليحة ربعة وعشرين متعرقش ومتبردش ويعني جو معتدل ٠بريييد٠ وفاليل نقسلها حتى تولي نقولو تسعتاش تسعطاش مليحة نفس الشي مكاش هداك البرد ياسر ومكاش الحمان ياسر يعني راح تكون جو معتدل